Min gen nwa ɓurak yin shika titimin ɓurak titi ti- titimin ɓurak tamin ɓurak, mi neha laa nwa ɓurak ɓake? nuŋ ka Yamba ne mi lale sheɗo? Yamba ne biyele na urna neɓo ti luki ti luki <noise> na urna baam kima a mi ɗili shi ɓurak, kwen nuŋ kaŋ kane min gee nwa ɓuraki dangha min tan liya nuŋ na ɓerimi nuŋ she shimi, nuŋ ge nwa bershimi na nwa ɓuraki, mi laleyo bam gang ɓuraki Yamba ai, Yamba sharam na bam vong ti ere na, mi neha lale ɓake? min laa ɓakwe nne wele ɓwa? mii ne twele ti Yamban ɓake? nuŋ kana nem mige min wara nunu kwen nuŋ kan kane nwa dimi nwa ɓurak. jubli jwakang min ge kpak mwana na nwa ɓuraki.